Sɛ obi yɛ biribi na ͻdze ba ͻman no mu dɛ wͻmfa ndzi dwuma, na dɛm adze no, otum ͻboa na osi ͻhaw bi ano a, na kyerɛ dɛ, dɛm adze no a nyimpakor no ͻdze abͻbͻ adze no, ͻyɛ adze papa. Na sɛ oenntum ͻannhwɛ na ͻannsͻw ͻhaw biara ano a na kyerɛ dɛ ͻnnyɛ adze papa. Ntsi kwan a yɛbɛfa do ehu dɛ biribi yɛ biribi papa nye dɛ otum ͻsͻw biribi ano.